اكبر حيوان ريتو هو الفيل شفتو و انا في البلفردار من قبل حديقة الحيوانات كي كنت صغيرة و كان ياسر كبير خاصة كي يقرب هكدا فلحافة بش يشوف لعباد ماتوقعتوش باش يكون بلكبر هذاك و ودنيه ياسر كبار و خرطومو ياسر طويل حاجة مش نورمال معناها بقيت نخزرلو و دهشت فيه الحقيقة